Nagge kaa sanne, nagge kaa so yii joomun tan jey ɗo ɗum tan waran ana ɓaaroo e muuɗum. Ana yiɗi ñecceede, <hesitation> mbeewa ana jogii alahaali muuɗum seeɗa. Kañun e mbaalu. Joni non <hesitation> nagge e mbeewa <hesitation> ɗii ka ana anndiraa ɗun.